Lugha ngikundi itretra le niya kishaka tena kishaka cha horombo. horombo ya mashati kwa sababu fishaka fi fyamotru shandu fili le bwana sha horombo le kwetre lafudhi isatru kwetre cha useri, kwetre mkuu. kwetre mashati kwakutro le katika matamshi le tulatre tofauti kidoko lakini ini sha ngetretra ini ni kishaka cha mashati ncho ngile wonika- na iwonika nacho ncho ng'lechikolya wasasi wakwa we treta tata na mama, lakini sasa uvaaliileu majanga asha fo kwetre see vana va uruhu kulya mndeni. kunu mndeni le vetretra se kishaka fo kila mwana wamkolya ve shikamoo!! Shikamoo!! Kwetre mwana alaki amba se umesinda mama au umesinda tata fo kutokana nani- nachoiki fe u namkanganyiko wu lugha uvaali. vandu vafuma vakaa mjini vaka ansa vakava vaalikana makabila tofauti oso mshaka kaalika mhaaya. oso mshaka kaalika msukuma kaindika vana vo ve treta choiki lasma vatretre kiswahili kishaka chika treka. Mpaka uvaali hatra kulya kunu mndeni kwetre mwana alakiitretra kishaka uruuu aambe umesinda mama aau tatafo ndi ni kiswahili cho tiki. nikiswahili cho tiki kwakutroo lakini ni le inishaani le vana vakwa shandu vale vonikiaaa mjini le ngile jitahidi he nveeshi itretra kishaka walau hata weenda afe handu kolya ni nndo cha mwanu mkundi itretra mndu atramanye nndo mliyaamba twe treta kishaka nveve manya. kwa trotroo ngeshukuru lakini kwetre vandu veengi vali ha mjini hatra mwensio mleng'ana woose mlesoma woose kwamtikira le kwakishaka nekujibu kiswahili kwetre <hesitation> kaari i- ine- ne lolya haibu vai itretra kishaka. ne lolya haibu na lugha yafo lewonika nayo welolya haibu yonki. kwakutro uruhuu ni kutro kuli kwetre see kishaka che twetra fo ni kiswahili ni kishomba cho che tretwa tiki ngamaa. Kwakutro ni kutro vandu uruhu lugha samwao sa asili sikavetreka shi kwa vashaka tiki fo ngafikiri hata naafo kwa veengi kwa sababu mshanganyiko wo wamakabila uruu ni kila handu ila vandu ngeva sifu le ni vahindi mhindi hata mwana ulya ali- esesia oh shi netretra kihindi Tena wekolya mwana ah mhindi alewonikya ha darsalamu alewonikya mjini handu sha darsalamu kutri au kawonikya ku mwansa nikihindi etretra keshooto afuma india mpaka saa singi hata kiswahili nanga eeshi undusha fo neeshi kihindi kolya ni mwana ashule netretra kihindi nangeresa baasi kwetre kiswahili ni mara chache sanaa kwetre veeshi kiswahili undusha sha kihindi cha mwao fo kwaloolo le kusemakweli vahindi ngevasifu sana kwetre vetra kuna- kwetre vahindi vetraa asili yamwao fo ni vandu vakundi sana mambo akwamwao.